hea drayan kunii, inin huji inmidaasu rifees baa jiid fa au rifees baa wot mamarete jiid fa. iskan gagardiige duum bisaan suunen gose. rifees woin jiid rifes woin gudioafa, woin haraka hingon hea draya kaant gosai. mal kas kaenin mashiine sun itbobeesenit hingosai.